لمّا نكنّس الأرض منحافظ عليا بي دون غبرة وسخ والقِطَع المِشْ مرغوب فيا والمِشْ صحيّة. التّكنيس مُمكن يبيّن فعل بديهي بالنّسبة لا كتير ناس بس في أسلوب صح وأسلوب غلط فينا نعمل حِيَل بسيطة متل إنّو نختار نوع المكنسة لي بتناسب نوع الأرض، حتّى نكنّس بي طريئة صح منسحب راس المكنسة على الأرض بي ضربات قصيرة منِمسك المكنسة بالإيدتين بي طريئة إنّو تكون إيد فوق والإيد التّانية بالنّص ومنحرّكا من برّات جسمنا ومنئرّبا لا جسمنا أكتر لمّا نعمل هيك <hesitation> شَعْرات المكنسة رح تدفع أي نوع من الوسخ بالأرض بالإتّجاه لي عم نكنّس فيه كل ما كانت الضّربة أقصر كل ما كان في سيطرة أكبر. الفِكرة هيّ إنّو نجمّع كل الوخ- سخ بي مكان واحد ما بس إنّو نحركو بلا هدف لازم نقاوم رغبتنا إنّو نكنّس بسرعة كبيرة أو بي قوّة كبيرة لإنّو لمّا نحرّك بسرعة منصير انطيّر الغبرة لفوق وبترجع بتستقر مرّة تانية على القسم الّي كنّسنا من قبل.